नंबर येह खैंच्यत मान्श्यांग योंग जाय नल्यार कायत तुमका कलचा न्हां। जाशे सुन्न्या या शंभर, नव्यान्नव, अथ्यान्नव, सथ्यान्नव, चियान्नव, पाण्चानोव, चौर्यान्नव, त्रेयन्नव, ब्यनन्नव, एक्यान्नव, नव्वत, एकुन्नावत,....... पाण्च्याइशी।